اتوقع يعني انه واحد انه يكون عنده قدرة على الاختفاء احلى اكو هوايه ناس يجوز يختارون انه يحبون يطيرون بس اني اشوف الاختفاء احلى انه مكان ما تكون تريد تكون بيه على غفلة هيج سويت هيج وراسا اختفيت او ردت تراقب ناس همينه تكدر تختفي انه يعني بيها هواي مميزات الاختفاء مو مثل الطيران يكون واضح يعني الناس يشوفوك او هاي بس القدرة على الاختفاء يعني احس شغلة كلش حلوة